أفضل قضاء ليلة في قلعة عتيقة عاد القلاع لها تاريخ وسحر خاص، وأحب أتعرف على التراث والحكايات القديمة المرتبطة بهالمكان أما الجبال مع إنها تجربة حلوة بس القلعة تعطيك إحساس إنك عايش وسط التاريخ.